Do vallira foinutuggo nyamdu. be do waata nyamdu pewdum ha nder mai be hubba dum bawo be hauti dum be hite lantarki, sai foinita nyamdu mai nder wakkati sedda.